पाँच चीजों से मिलके बनने लाए, अइसन तब बहुत जादे <hesitation> बेंजन होगाई छे। लेकिन, ऐसे हमार अनुमान से, स्वास्त के अनुसार, स्वास्त के देखते हुए, खीचडी, जौग के दलिया, आउ सांबर पराथा, आउ लिटी चोखा। लिटी चोखा ये समय से उतना स्वास्त के अनुकूल <hesitation> नहीं होगे छे, लेकिन फिर ही स्वाद अनुसार, ये बहुत रूचिकर लागे छे।